Hioko'i bo husiri oiraarei ii'aa ii reoreori <hesitation> boorii abeea oiraarei oo'ore- oo'ore bo raata'oo bo hukubuu bo raata'oo bo hukubuu oira ii'oo aripupita- a aripupita keke- haraa- bouba agaarei eapaa- eapaapita o keke- haraa- boroo ii'oo bisio pirio bo okuu aira rapaato pitee pirio bo okuu eksampol pirio iutu oira ii'oo bisiopita keke- haraa- boroo bo tabiriri ii'oo aareihua, hioko'i iisioi <hesitation> iisioi tari'a abisioe bisio aru- aru itokopapita eapaahareea ko'e boorii komiunitiiarei airaba tsip pirio sa iho- iho'ihopita o tabari- harehe oo'ore bo hukubuu <noise> rohearei komiunitii bo rukutuarei airaba pirio bo hituku- bo hituku ii'oo aarei itokopapita eapaaharaaroo eipaareha roheoarei ii'aa ori ii'aa ua- ua ato'ato ua o betekaa- hareeroo haia oo'ore bisio oira aira eapaapi'e bo- hara oo'ore bo birabira tahiro divolopment hioko'i ea'ure pirio bo hituku boorii oiraarei oo'ore bisio pita piro atukaraea ko'e pirio bo hituku. Itokopapita iutu iitabirioarei piro soobeasooea hioko'e ha, oiraarei oo'ore o- bo ruuruutoe'oa iibaa ua agaire. Eapaapita o keke- haraabouba oo'ore bisio oru oira ii husiroo uta'aha <hesitation> a bai kasiba sa bai taupe tauparapiuhe aira taupapitee piro bo hituku oiraarei oo'ore bisio orubaiha ekspiriens oira'ara iisii hioko'i pita aba'oehara oiraba hioko'i bo eapaa bira eapaa- harapita a roheoarei aba'uepa ii'aa hiokoe oiraarei oo'ore ita. Uri'o'uiia o bira eapaaehara roga'a ato'atopitee airaba pirio bo hituku oiraarei ii tabirio hitaka si'aroara roo'ore oitaa'ita okuu'ita ii tabirio. Ha oo'ore bisio rapaatopita roga'a pita airaba aira sapisapi ribohara aira rapaataribohara o hurapitee oo'ore eipa'oo a ku'uku'uariareia airaba oiraba oo'ore bo eapaa'ara. Ha bisio uka aripupita oiraba ore'oo'uiiaa ori ii'aa hioko'i ua bira soobeeasoo- ibohara haia, a kekeribohara oru bira bo paata'oo ii'aa iisii husi. Uka o reesiriboa oo'ore o eapaa oira'ara komunitiiarei.